تنفضل باش نضيع السوارت ديالي و ما نضيعش الهاتف ديالي حيت السوارت غادي نقدر نعوضهم بواحد الطريقة سريعة اما الهاتف ديالي غادي يكونو فيه بزاف ديال الامور الشخصية و الصور ديالي الشخصية ليمنبغيش شي واحد اخور اشوفهم اما المفاتح سهلة بزاف غادي تمشي غتعوضهم بطريقة سريعة